So a ɗiewi meteo inde kaŋum e afrike, ana nanditi sanne, satuji ana wula sanne satuji ana ɓuba sanne. Sabi ɗeen nokkuuje ana jogii ndema. Nden non zun wazi kamɓe duu ɓuuɓugol maɓɓe, <hesitation> noon nii wayi. E wulaare ndee ana fota.